Min kam mi suɓi mi dilla hay kin, <noise> gam ɗoo to mi dilli ɗo, mi heɓa daama naastugo ladde, mi naasta ladde, mi laara leɗɗe, mi laara barooɗe, mi enta kocceeje, mi haynoo to woɗɗi, mi nana e belɗum.